Iya anrewe upoji nennia masoli iyanaritu coto nasabaq akkebburenna masussa laddeq mappammula ikereq-kereq na dagingnge gangkanna inasu nappa iyaleng bumbu baraq marasa i narekko yanrei